No kassiq ommaq iks kas'lasõq. Nimäq hiil'vaq vaiksõlt ja. Ja makassõq väega pall'o. A piniq ommaq sääntseq niguq soe tüüpi et nimäq üüse haukvaq ja ja tormasõq niimoodu äkki ja. Ja ommaq sääntseq rohkõmb suhtlõja ja kar'aeläjäq. Kassiq, nuuq tahtvaq umaette ollaq.